أنا بفضل التخييم في وسط الطبيعة الخلابة، الجلسة في الهواء الطلق وصوت الطبيعة، الشعور بالراحة بعيد عن ضغوطات الحياة شئ مميز، بعدين يعني يجتمع الأصحاب وي <hesitation> وهالشي يضيف جو حلو <hesitation> وفيك تستمتع بالنجوم والتخييم حول النار شعور بالح- بالحرية وتقدر تستكشف المكان وتعيش مغامرات جديدة.